د خټو مجسمه جوړول یو تخیلي عمل دی. لومړی باید خټه نرمه کړئ ترڅو کار پرې آسانه شي. د یوې ساده بڼې نه شروع وکړئ، لکه سر، بدن یا لاسونه. ورو ورو جزئیات زیات کړئ، لکه سترګې یا خوله.